To midai conakɨn kusan kotangan yikweki ko tangan yikweki conakɨn hamba midɨ ɗe conakɨn kusan ko weneki conakɨn tlɨna kwahɨya makakɨ lapiya conankɨn dɨ manan sɨbɨ kir ji damuwau sɨbana kɨrma sɨbɨ conakɨn ji sɨba damuwa kusan koyikikwe ɨna batida ti ɨna ba tɨma tiyu, conakɨn ndɨ tatiyakaka sɨbɨ ji damu wa conakɨn kuma nai ghɨnsɨ dɨ buwai ma ɗe zamani conakɨn nai mi ɗɨma tleɗi conakɨn dɨma kwahɨma biyu dɨma komayu amma zu atiyusɨ manoyu azama tiyu saboda wanka akamata mi ɗa ɗɨma hali nama mi piya dukuna ghɨnsɨ a hamba dɨ kamata jika mi sɨbɨ conakɨn don kusan conakɨn dɨma ndɨ ɨkɨnu kap a duniya zama ba lapiye watɨ moyu ko tangan yikoki conakɨn hatanga ta tivɨ conakɨn dɨ manan bakir ma jj ba damuwau conakɨnu hadata tɨvu dɨ batlɨn tarehu ɗe mota dɨ kiyahu dɨbi puwafai du kwafa fa pakɨtla kutɨ nifai fabai dɨbi gɨsafu tamma wankau nɨ ta viyahu hamba data damema jika ji conakɨn.